Neɗɗo gooto omo e dawol. <hesitation> O ɗaani e ley mobel ngel. Ewa, mobel ngel immike. Nde o anndata fuu, tawi ngel yettike to ɓe njahata too. Nde o fini ndee o wembaa, o anndaa fuu hono o warri ɗoo. O hinnii jon kaa omo ƴeewa, o futtini gite makko e nokkuuje ɗee fu omo landonoo.